تصور کٔرِو زِ مےٚ لوٚب اکھ بٹوٕ یُس کٲنٛسہِ ہوٗر۔ بہٕ ہٮ۪کہٕ مٲلِک ژھانٛڑنہٕ خٲطرٕ قدم تُلِتھ تہٕ بٹوے واپس کٔرِتھ گۄڈٕ کَرٕ بہٕ چیک زِ ویلیٹَس منٛز کیٛاہ چھُ اَمہِ پتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ کٲنٛسہِ تٔمِس حَوالہٕ کٔرِتھ یُس تَتہِ موٗجوٗد آسہِ۔